Mampiavaka ny saka amin'ny alika ah, ny saka aloha zany dia biby fiompy ao an-trano, eny eh ny alika koa biby fiompy ao an-trano fa ny saka mihajahaja kokoa raha mitaha amin'ny alika, ny saka kelikely vatana sady mahafatifaty no tsaratsara tarehy, <hesitation> ny alika <hesitation> mpiambi-tokotany no tena i- ilaina azy.